Toh hai mi wara nancu ii kunu mbasu mi wara na kunu nan lu ndiwa ko nən inde zəganayu nin ii rawanke yaye da dlama rama jan dəmi. In ja ɗa yayi na aci ba bi mbasu ganai pədək ja vəru nin jan dəmi təka ja, nan lu kullum ja jib kawa itəka ja ka nin kaka, nan cu mamu ye da dlam magərat bai ii ri ga akshi kanai da dlama magərat bai ii rikshi. Bemi wara ko waka tin gara ii iyu toh nan cu jiba aikok, aa bee bəkn kə pərdi nin se da a bee kasau dlaman gara a su bəlan su bəlan, kasəku da barkawatiwa a kakasəku da dalmi, su a farakshi ye nan cu kasau na kəma na bee kasu nin na gabshi na bəlan nan ɗimakshi na ta təki bee mi wara karak ii iyu inde gabshi ye na tatəki adanga ayuwa gəshi ga ii rikshi. Nan cu nin ayan gəri ii buwa da ramda ke ka yu bi yaye na dlum na rakan na ye ɗa kasau da ramda ɗa mi a ci aya, a dlaman garan na dlam na yuwan shirin yaye na katai. ko darma du ko zada bai sun kaikai ramda, amma dagai a vəran yəri a dlam rama bai se ɗa tlanun da jib jayau a wane a ɗa gu kuwa, wane. Toh zada sən "ii aro ii aro ga" nancu kasau bai. Nan cu kullum baɓi mbasu ga ko nin mi wara ja dagayi kullum yanugu a vəda a rawai gaɗa gamas. Amma ba bi mbasu se ka ki kwa tiau wunu na nin a gəshi ke ka cin da ɗak lawan daa gəri ngum kalkal bai, toh kau kandima ci ye ancu watai bai toh zadu su zada nda tunu a gəshi samsam nan ci kasau bai, nan cu nən mi kullum aro gəri a gamas. Gangam na marəm gamsak na ama nan cu kasuta ku. Su ii ye na dlam na rakan nin ii kun samana bama da bara lakwtu nan nayi ba, a a na ramadu a na dlan na buwa a a sək kasan na yanga ii ri kasau. Sutuku nan cu zada dawa wara nan mbasi na akshi ke nan. Magəraf ge den nin, magəraf gəri den nin magəraf ga, magəraf gəri ayan gəri da rama toh na jan ga magəraf dlan an hau gəri, magəraf ga ayan gəri da dlami ci rama toh pa na jin ga. Toh nan ci zada mbasu kasun ii kadava ja ii kadavaja na baci mbasu ga.